<hesitation> tògbɛ́ɛ̀ ɖí iku lá nì màa ɔmi ŋè kása ɔmi ígbɔké ba bànià, à nàáa ni <hesitation> à nàáa ɖi bɔ̀sì inonó le, à nà nyó búwo nélèe, à nà nyo súklì à nàáa to oné ya à nà yá báe <hesitation> náàmlɛ lɔe ùú jɔ, kàyi ú ná jɔ̀ à nàá zi gbùgbɔ̀ nyo sú, ígbɔ ɔwɔ bàni màawu búá plémú ígbɔ úni ŋlɛ̀ wulé ɛnɛ́ úni à nà ní <hesitation> ístì nì uli màa na kɔkɔ ú na bàni màawu úni à nà níso nélèe ɛnɛ́ úni à nàá zi bulù nyo, ígbɔ ɔwɔ nì bulùnyo ɖɛ́ɛ́ ígbɔ ɔwɔ mù ni níki níká àá banìi wulé ɛnɛ́ɛ̀ úni à nà ní ulí lɔ so nélèe úni à nàá nì bàni úni a nàyá ní ìyɔyɔ ku à nàá ni bàni ɖɛ́ɛ́ à nàá banìià gbigbi gbi gbi gbi gbi, ígbɔ ɔwɔ bànià gbi gbi gbi ɖɛ́ɛ́ ígbɔ ɔwɔ mù ni <hesitation> wòó kpokplìi wulé keɖeŋu úni à nàtú si. ígbɔ ɔwɔ tu si ee gbù ɖó gàpòpò ínigo tutuututu yá gápòpò ínìgo màaɖu yó ù ɖèe ɖi ni ka àá banìinànyiɖe ee. Ègà ínìwú ɛnɛ́ yá ùú je kɔ̀ banìià alɛtòo nene ègà íìntã màawu yá ìgbè màawu plémú ɛnɛ́ yá wèé je kɔ áŋka so úni à nà tu bubo li áyiti. ígbɔ ɔwɔ tu bubo li áyiti ígbɔ ɔwɔ mù ni bubo lɔ bàaàyu ɛnɛ́ úni à nà àŋka wɛà ponyo nélèe. kàɖi à tu ponyo nélèe tè úni náka nàáa àkpàkplà íɖì tè ù nàáa zi ɖɛ́ɛ́ ígbɔ ɔwɔ mù ni ù be úni à nàá yi glòosi. Elí tè à nàáa za bàni ɖɛ́ɛ́ tè úni à nà zó sò à nà zé yi glo elí ɖɛ́ɛ́ ígbɔ à nàáa to oné <noise> ya bá e ù beè blɛ̀ɛ ú né beé. Elí ɛɖi úni ígbɔké ɔmi ká fía ígbɔké ba bàni ɖíàlɔ sú, kíni ɔmi nyu kíni ɔmi nyu lánì ása ɔmi wa mámie yòò úni ɖí tògbɛ́ɛ̀. Elí ba bànià ígbɔké ɔmi ŋlɔ awu. Sú ka à báà bàni kɔ̀ banìi elí gápopó ínìgo ba bànià sú sú nànyiɖe ègà ínìwú fò dò alɛ tòo nene yá wèé jé igbɔké bàa banìi.